Néni ucaméén bu gakuhul ékuhum; néni yara gaséég, ékuhum yayu inja ébabaaj jilé. Jilé jaju jo nuñumé éŋaar uruur do nékuhum yayu nak ulaaw yo jaraam émalulo yaamé ñadéree émalulo ñé nujook gapégum gagu uraaw nupégul nunogéén nujoow ukaan waan usola mé. Babé mé inja ukaan mémé nupégul.